اول ذكرى كانت هي من غحنا على بيت جدي انا واخوتي مع أمي ، انا كنتو صغيغ واذكر شي قليل من هذاك اليوم ، كانوا اولاد خالي موجودين اهنوك وقعدنا لعبنا بالالعاب اللي اشتغاها أبوي النا ، وبالليل طلعنا نمنا بالسطوح مال بيت كان الجو كلش حلو والنجوم كانت تخبل بالسما والقمغ طيلع بالسما و كان كامل.